<noise> Ganga no ane ayma ha hankan no kaki a amfano. To a imfano ka ci boro foyaŋ ba hijay no i doo iga ce ka ka ki te karyaŋ kine. Kin do mo ba biki ya kine iga ke kika kite karyaŋ kine. Kindo mo ba saaji goy ya kine sanda boogu, nima ma andamay ga ne boogu ni dii lokaci kan iga imfano te da din iga kee ima kway ka karyan din te zama boogu do hara iga ce. Iga ce ki ka ki ne ama kar iŋgay se hara din satoga goyo ga te muhimmanci. To iga ka ci a imfano kan aga te sanda biki kikway hijay yan kulu iga hina ka danga ce kine kaki kway kite iri se ya kine. Ni dii sanda ba foori mo no iga hini ka ce ka wala har kan day igaba akaryaŋ kulu iga ke ka kine kaki kary iri se yakine fila na. To iŋga ka ci ganga imfano go andamane se boray kan ga goyo te. Iga ka ci iga bora ke kine ka kite ayse yakine hijay yanday ki kway biki Yan wala taro yawo yakine niga di ganga yan kanyan ga kway ki sobay ki te karyan ki ne. Iŋga kaci ganga wo imfano a go no andamey se ki diki windi. To ni dii mo agwanda imfani agwanda muhimmanci don sabili gangawo a harka kan aga te ga ba gumo. <noise>